Este ya’a chii kaka’a naigayo nti’ili na nani stera sau jena’ayo te, este suchi luli jaa vaikoyoi jinaii chii tua kaajitoii kaaii, chii nu ka’ayo staa sauujiii te mani uju mani kanteii nuyo, mani tua kakaii jioo tua te, mayo jenayo ka’ayo chii este kuni naniyo ja jaakunchava’ayo nanani costumbre yo yua ja kaka’ayo mixtecu, jaa na tu naá ja na tuu chii este voo jena’ayo chii kaaka’agayo, pero suchi luli ya’a tuu jiniro nuu ka’agaii xii ma ko’agaii ji naii, chii ioo suchi luli tu kaajitoii kaii, te jaa ka’atuna ve’ena chii kasto’ara nuu se’e lulina jenaii naa kaii, naa este chii ka kentaii chii nuu ioo suchi luli tuu kastuaii te kakentaii kuaii, tee suni ujun yua chii kundaii a kijinisoi chii nuu ki’in inka lado xaa xáá tintoro, te este nu ni kakenta ña nayiu yua nuii te kakaii kachisaii maii te este, sua ya’a chii kuni jaa ma snaa kuítíyo nani mixtecu yo naa ka’ayo staa sauyo chii este tua kakuni jaa naa pero tus chii casi tua xaa kua’ayo jena’ayo kaka’ayo staa sauu.